मेते कुछ सरल अर स्वादिष्ट खांडे चीज़ भोत पसंद ची जन की पोहा उपमा अल्लू परोंठा, पोहा अर उपमा ता जल्दी बंड जांदा अर भोत हल्का खांडो वोंदु जबकि अल्लू परौंठा मा हम अल्लू भरदा रोटी प्योट अर ऊ भोत स्वादिष्ट वोन्दु।